طال عمرك تحط المقدار الماء اللى تبغيه، أ وعلى كل أ كاسة ماء أ تحط نص معلجة شاي تمام؟ وإذا تبغى تظيف معهم سكر في ال-في النفس الجدر أو في نفس البراد أ بكيفك تبغى تحط السكر آخر شي أيظا بكيفك، تترك الشاى يغلي إلى أن يغلى وإذا غلا آآ تتركه ثلاث دجايج ولا حاچة وبس بالعافية.